तार वाला वाद्य यंत्र जयजका ना किया करा है जका मैं तैर होया करा है। ना की मू हू और संश ऊं बज्या करा है। तार आला का अंदर यंत्र होया करा है जक्को लोहा रो बनायो होया करा है। और बिना तार ऊं बजाया करा है। जो यंत्र हुआ जिनमा लकड़ी को उपयोग हुआ है पर अलग अलग प्रकार री चीज़ा रो उपयोग हुआ है। बिनमा तार का माध्यम ऊं बजाया करा है।